A mi a'piazerìa andé ën cruziera ën Alaska, ëndua a fa freit, ëndua a i sun i urs e i pinguin